E fikarakara zaridainy: <hesitation> somary bokibokany amin'angady kidy eky e tany, amizay tafiditra ao sara gne rano revô manondraky sady misy rivotry tafiditry ambagnignao, da asia zeziky.